Noki penan nogwa naksashinan ga zangi makshin penovera bayan wemiyan epugume samabu damu agaji bantim ingerebante innak penmmumbure bante funifudi koyin har nmberawe minyan kana in gere banle kuma inna gega nep dabba menbezazzan injanyan be nmmare irari lo gaskiya ashemen nebekasan chin wawinga dika animbate bawemiyaga bashito nkul beba iyen wenak lomowaga immaten konyageran ne bu iyana kgeran tombuden karan we anagan immagai zamuweyan mawu wogan wariko hanso imanya iya nakgeran to mbudate ammawe non mabuken nnan lomowaso wamakbanso bendom songo anle beneso demweman duniyaro ran wora ga naran wuganje lacshin waranaje ga ammetin nagmanan so nedombute ibawa neba ependanan buti ante amma we injimyatem buwapen dom be bunneburan buben sannan inon minan inwopurumso matemadamin so imapenke soga taksaga bundengi begeranne dem nedom yellen bentebe inzande inominan.

Inyan nafankeri vallummi nmperan an wulgun tunani har nok napen teyo, bemerai kuma nuk lempen zazunbu inzan bente pat pewahajibu sannan dependen nolazan ge ranan nna inlebini dam nok samtommiri isubalan, ibawa pen madon sannyenan nolamushi da samsuran so nola vet mon ben yem pana ipuken su in maran xammane inwa netebe suwan deran azan bewe ameri damuwawe binso ahojiwe bura amma nok minaminaumi nmasakin geran nyanje saida inyaki girum lega tacshin mben junabe beran demneburdan igaran isaran ikaza nagan iya banaga pendom gadeso alimshi toc we ajimzam deriake penin kohda nedomnyaraso mawawin tewe hajiburan guranan ne waribu tekemsen eyepenan duniya bunzangen ben abedemsin ade dimsin. Toh abedemshin dananga nyamere ya wancine dombute ne don nmsamkunle rum jemanderi betanyan ten konye ateke kewayne mepuk bebumaka za manga nagane sai de evallumanle penan ka kaza kone koton konyara pat han intep tewe intep temwe ma penan we penke konmba banzangen mamehin nyenan kamanaga ipende so iyanrate so koma sheman so saboda weyen purum ke so amma wekerate wenyen karan we wu anaganiran ga ko nyapat maten kon ananne sai dananan. takshin ga manya nagane bumbapat dok pena managanara yuwa me amma so nonminan inpukai teplawa dari ga ammatin nagmanan so kuma ameralinbiso and wemeyan kalocaci nagan batembu to nyam enbu ajimenederi buran menbuhi kesan burannen abenda ne iweba bene pukwo anga kallum we bete ko dabu mamu bete emawawen samen ko we wagen be manma watin laken innoto wema ingum guran penmedom don ke te pe mum senabuma waik san najesa bewuya igrante abene puk woran. Ne do inpukgu abene pugan welula penagun lebe gunagan texa beke wosojim zam deso sunyaran nmaba zamu sumga afackote kepenon merale binnanan amma so gat minanma kuntigi sai dai iye nagumuga ku wayeran pate waksin bum jamso ga yatembe gabadaya abuganbad tekemsen saboda likamsenshiman nabuni lebe to hiremsen da baso ga ne dom saman libin lebe buna yenen gopat ijim gede dari neba gubu waine ran igere bu bon basin sangari inzangi isambe nyaga bun bo ipukgi nuwagentebe maran marana to kal madankaran shemanteso gamu yerimun dan ga yanshi penan guji ajin kana deri agnagane ake ne mpennan a tewo hajiburannan nedomman bewa nya dem te idan den den iwa nishine pindom pendombe inyana waxan don so ban demma iyageranteso to inno mina inpuga ne nyaran den ago tunane sa neba iya wuran sama da nyenwanan we da we ran tesam be weyan and gumb ibeleden iwawen dumbu kuma tebe lare. Wemi nmaxin puganan denmakemshin sana kan we mana kannanso imban sonnu sai inagumte nyapat inagumtega wallahi nmagmasan penaganbu guje kadan noksarashing babanabete mawawin lomo nagen imbewa halite nma wawi lomoden tenagan sannan kuma mawawin pen zanzajen naga len buda naga iya wawin pen pudan merin benan wari koh koh wesam be welep kpahmidon para akpam minbu duniga iya babiran saran linbin newariko so demgentiga invemonbe wora a ben isamapulai apukene so wada enpen naganbu bele saiken sonten so sannan kuman sai dai wo ben amma saidai luso wo so ino min injen deri infaasori toc mebenane ko isa ra we nya sosuwan anak penwe ko irac be inon bederi pendem donso nedom geke wemian penda maralin de benan warikoh don buman nok bute membu dombu rannan waru.

Manyanagane wai yani uwane tebe nokjimzam deshe inkakpen ka kaza biniza numba ma gerum bumcan masame ameranpen don so pana ajemenen deri nebu ayenkenen abene puk woran guje mabupat, kepenan isu naganan emma nyenan we me kambe mapuk nyem sa ne neran gare bum dom beni wo watum leban nak pen bu guje emmeni ran ga gun kayi pen ago pukan aben wage ton gamanan meri yam gubu worabu ivera bun noni wora aba wa penbute meren lebenan amma awayinagasu badempat wo bu na worugo ka iyaru abashi tem abashene tem simankaran a pen kenan so ne saran nan pukgan so ga pukanji miri pendo nante so yelen we be pukanje nmanarkan gaganan kag dem we puk puk we bon don soga mama we keda den kemanso wekum we wawiri sosai toh degen te ne kanoki awa wi naganan batum be te nok gen bante. Sanapkum zan dabbamiburaya mte sa buda pendosso karan masaman zeganan yake mwo ageren lebenen de pugan gabadaya danga wopen donze geso kuma gaslaya inyen penda parumi nafumi sosai dumin wemiyan bum map pukan non geri ba non bapen harpen nakume alire yamte nenyanemabuwa so nok munshiri so gawari da samsoran de rran bumpakan meri isau saran nedom ba har yen nedomba ibukajega wefak so ga adok pente so kpa bewa fackun worawa amma iyen ameten kamanan so karan inangutega inagutega lerumbu ala tunyen koh nyapat inon lerum kute koh napat gun nedomnuyara nga zugane kaden wayinyan dindin yawanci non donma wami ri menbuden wari toh membu dan ga gubugen iyapen zangenso mana ben maran tunan ne penden wemi yanga kemshen nagan ka. Apuknesoca pukgane so na awawen lomo nagen konak lomo pennagan lomo pherin ziganan waksa naje ma wawinbaharkarte mawawi ko pulalomotemso mapendon le shiperi gente ma saman yellenbe nan ammah nnonminan a puladola gan kan jejega aikullum we ga iya sama damuwawo amuran deri penanan amuran sama bu jimdari keri amma nkesoga so nuit mum'adari pana anaknen akenen pen a poknenso penke bewa anfani penke jeganade penke nafu mimi nogma nye nafinkeri apoknenso, apoknenso dim nye yayinan wee injim inbashi temnnakka nnakka nanga wallahi da sam su'an deran wuk'a fakan wewa ayi gana kuma ate wayin yelsa been amma nno minan poki, intiki nyapa i'nakumte, inakumde ga, a sammanan so koda samman ete neda nakran donge, taksin ma saman gon tebe geri ko wuri firi verari nma'in nya naken adiin genak ma nan kun saron to pana ajimanan ddari pokgan'ga anakma nan so ma'pat ku bashi tem'na ayek a piranon wa dari wa ba'a gang dana a fak'ku'anan. Penan haniran anak ge donak mawawe anagen ank penanameralibinan anake ne amma pulasinakan pen akamanan so pana invet mama deri donyen penan namanegani den nok teyabeme dolapennan manag insaran a a mmbawa nawari imbewa newari nmbawa wane kaza innowemennola wanyanan unkun sam nyenan so noknyen en dakenan nola arayuwami komin formdinke bewavallari abumma wari ko nmba zage nkem sen apukdan sego and wemin yan penanka inte donanka wanok shinga maran nyemmen pembanan alebaka ilegete baga wokpor rumbete han azereba wo naka nagaka pendom isagen lepe gale ammar iyenwe pakshi ko nyapat pehakilo innak ko nko nyapa inlepkan ara nuke samaka inle donami nyan teban mamarin iteban to kadan wameri gerane baan dann vera vrea rangan bunbewa lenan abanmeran leben a wariko apanda ga kamasaran dem so tunanin an shemanan we nagan yelsabin. Sodemgenga nmvemuma devi a renkenbe puknajiso penken be shement me sa shemen an minan apenkensoga a a nmbawanewari mile vicwame nala jome bumkan kazza nyaran wonyapat arenaguman inteplamatarega amube dem takship wari wedan muran gunte suranga we ma wenegan neran nmane dombu yelshin nak bunna ammanon ga nyanpat enangumte wopurum so genga a mube aneg sanete pat suwon daran kpenannan ko nyanen te tonton kanmajiman de mapenke kominformdinke nanam embefaran ko, sai dai ban den ko insamlep demtacsin pemenbu da iba xibumsan ga kada welebanan ilane waden so nmate saman segananbe dem saran nokwa saran nan ga make nok den teya be me nowa gamannanan tonleban dale ingete lomo tego amma inyene kannok wanaga ran i inte kesamrera rona tanme inlep dabba min inzan ben ileseleshi ibumsaniga har be bakomsuman. Inke sambummi ga ingeliben nakbeen ne dem dama ban kamga worasa mabu pen weyan kanok wa gam mena ma banteman nok good maushi ranga nan mumsi dasan suran deran dem penan awalen nam woraran weyan kanan lebe lomo su banten yaman nok kan lero toh nyer pukte nnuma wayeso nokleremso maman so managen kaso inke sam nyega maleblena a a madenagan ka nok tep don pe so numama ni bansoga denanbanan nok ma nmbe kekemsen ve soka van te kemsen ma yelen geran benan infak so be dok neran keshi pen shemenge arayuwakepat suwan deran do yelshiku ma ben kuruya ko buno san nan kuma hmm. <noise> Konak niya sum penangunke nan ba wai nmma geran a'a manedon woran be bumdumba afacsu adari kewowe inye ko nya pat wowe ban innak nedomburan nbarni nedo mbran so wiidari ingke te ga nma yenan dalani pena gana wari koh amma so penan we anagen koh nyapal mpansan gebente daganan tebege ameran lobe so so infocso baderi apuk azam serewa adaso ne a wawin lomo nagun ke nak lomo ne awawin pen harkaran shafi gefen banne ate banan amina sunne menan ga ba daya immame pukanje rayu wame pendon nakgan teso nyaso yelen som ga pen de najum aba saman naran sauki abuninino teso so anaganan ka atan basen irin tekam sen nyanyan je banban deriran. Akemsane donan amera libenan nan akemsanangi so ga asaran immoran no wapen don be mana mambu ibawa geran itapmenbu sukumetibu exegren apen bum back shinan innomime ko yellenben a a kugenpagan ananka genso atud ku gun ko gepe isu pagan emma nyenan ka ta ton ton ababiran pendon gunan batona atona har da'ga we har manzun yalwe to har dasanso ran deran din nyen te temmidann de bunutura shimenen amman melweso shemen so nmakubuman gona geren ilimi kennan so nya so ga inpuk doga kan ga tikem sen shemen ametin ban so.